Isany firenena efa avy nandihanako zen̈y, mbola araiky fo e. Mbola Madagasikara fo. <laughs> Za zen̈y tsiary niteky nandeha taia. Tsiary mbola nandeha nizaha tan̈y hafa fa mbola taminay teto fo zen̈y za. Dikany zen̈y tsy afaka man̈amia isa hafa zen̈y za.